एब तिउनक नाउ कहले फेरी कतेन कतेक एब हमार घरवा वेरए पवाए वाला तिउना इअ भाटा, केराउ, यालो, बोणि, हसे <noise> भिन्डी भेलिय । हसे अ भिन्डिया अ हसे कथसाइ घ्युसिमिया भेलिय, पुणकारी सिमिया भेलिय, भटक्वुइयाक साग भेलिय, राइक साग भ्लिय, कुणरुङि, हसे अ कथसाइ अ पोइक साग भेलइ । हसे ओथिया अ कथसाइ <noise> अ बङालि सिमी <noise> लौका, कोहण, हसे धुसुरा, हसे पालुङक साग । हसे कथसाइ अ छिपिक सगवा, पेजुक सगवा । हसे अ ओकर याको हसे कथसाइ अ खेर्सारिक सगवा कहुन कोभिक भेलिय, बन्धावा कोभि, गाजर मुरइ । हसे कथसाइ बिटरुट कहुन उअ याज कालु ओकरके <noise> ओथी कहसाइ <noise> अ बिट्रुटे इङलिश माहे । हसे अ याको हसे सिमिया फेरी बहुत पर्कारक हसइ । उहो चेवा फेरी भेलिय ओकरहिमा <noise>